Number niin sadhethii tunen number dhadhethe idhuuthi gargar futhaaa yaani abasunif dhadhethe maaanake ishin number dhadhethe gargar khodhenu idhuuthi dandhethe nusu nusuana gargar fudheni abasun afur fudhetha khuninen afur fudhetha dhub number tunen ishin won sadhethi dhagariftii dhub won thunen won hamtuamuuu numboleee akhanathun nambolee dhansaa